Tsy de tegna nahita hoe mankôry fa ny hitako am'regny filma regny lôha dauphin malôha agnisan'ny hazan-drano filazantsika azy igny, anisan'ny lako geda tia ôlogno ôhatra izy kôa mahita ôlo mety mangnavotro anao, izy kôa a tia ôlogno mibioka ny raha tariminy, tia mikidikidy amin'ôlogno, tia magnano saingetaka.